<noise> nainy marei nating komainy kat ror saii, saii tsuriiny fagir ri ruaf vavis ror tanafo nau ri te nainy govets men fo liklik nan, nan aau. ri te nainy kat men nes tsuri iny fagir, nainy ai kiama onot, ri ruat pis ror tana mes a pan fo buiny nau te tsutsun ror tsunia ri te nainy nagats pis men fo mes pan liklik nau. ri te ruaf fatabin me iny kat saii tsuri. Von kat fakap rorin fo saii ri te <hesitation> sarei nainy tsuri iny fagir, ri ruaf tsuan ror ri te nainy fagir tana painy nes tsuri ri te kat ya. Fagir fakap ror vabore <hesitation> tag vabore non, an gunas marei te ruak. tsina ya. Ruaf vavis non, sainy non aurom an kainy ainy iny faainy a marei ti ya. Onot non nainy marei katsian non <noise> kaminon pakpak iny ruaf, nainy tsun ti ya, ai ruaf osing non a saii tsuia. Mes nainy nana tsunia, ruaf nanon ai te nainy govets men fo mar ka iny onots a toto tsunia.